malaanin kurtumii itoo, kurtumii paraparaa edeen itaa kurtumiin tuun kurtumii gudio hamtuaa biness bisanii kuliin hinsodataa, duub kurtumin tuun foon kabdii hookaleeneen foan ishia inamaa gaa, duub kurtumin tuun kurtumii inamaan lilaa feduu foan ishianeen lilaa miaa, supuu daansaa kabdii inamaan tanaaf fedaa.